عشان تخيط زر الجميص، أول شي حط الزر في مكانه الصحيح، إستخدم إبرة وخيط جوي وأدخل الإبرة في الثقب، مررها عدة مرات عشان تكون ثابتة، بعدين إربط الخيط بشكل محكم وإقطع الزيادة، تأكد إنه الزر مظبوط ما يتحرك أبد.